Yeah when a comes to my age group I just have a single friend and he around ley twenty six to twenty seven and then for me I really love ley small children friendship so I can make friend with ley nine year old seven year old children and I have plenty friend of that kind.